Tiayá kuii, tiayá kua, tiayá ajo, tiayá tikoñó, tiayá titika, tiayá nruchi nrua, tiayá kuan yá'a kuan, tiayá yá'a huajillo, tiayá yá'a nakadon.